अगर हम चांदन कि भई हम अपणा कंप्यूटर पर ज्वो द्योखणा छिन, स्वो हमते प्रिंट चेंद यो कागज मां चेंद। त ज्वो कागज रौंदन भोत सारा, सी एक प्रिंटर मां रौंदन रौख्यां। <hesitation> स्वो कंप्यूटर से जुड़्यूं रौंद। हम क्या करदन, कंप्यूटर से प्रिंटर ते कमांड द्योंदन। कंट्रोल पी जन हमुन दबैलि। कंट्रोल पी मतलब प्रिंट निकल्लं हमते। त ज्वो भी हमरी टीवी स्क्रीन मां, ज्वो भी हमरि कंप्यूटर स्क्रीन मां ह्वोलु अबार, आपते अगर स्वो चेंणु कि प्रिंट निकल्लं। त कुछ नि कन खालि कंट्रोल पी, अर तेते एंटर दबै द्योंण। आराम से स्वो सब कुछ प्रिंट निकल जलु।